<noise> मोर् जानल मसालन्के नाम यी हैं। धनियाँ, जिर, कालीमिर्च, ल्वांग, सुकमेल, तेजपत्ता, दालचिनी, बन्ना इलाईची, मेथी, जायफल, हर्दि, लासुन, प्याज, मिर्चा, केसर, अदुवा, ज्वानो, कडीपत्ता, सौंफ, नोन, तिल, इमली, पुदिना <noise> आदि।